Hatreto aloha mbo roa vao gny firenena nandehanako. Tsy iza zay fa madagasikara gny voalohany satria zaho mipetraky eto, da i Ethiopie.